gott kvöld og velkomin í Kastljós Sigríður Andersen dómsmálaráðherra stendur í ströngu þessa

dagana ríkið var í dag dæmt til að greiða Jóni Höskuldssyni

fimm milljónir króna í skaða og miskabætur vegna ákvörðunar hennar fram hjá honum við skipan fimmtán dómara í Landsrétt þá var ríkið jafnframt dæmt bótaskylt í máli Eiríks Jónssonar og má búast við því að hann höfði skaðabótamál ummæli Sigríðar um launamun kynjanna í gær féllu líka í grýttan jarðveg

í þættinum í kvöld og þegar því líkur

um stam og hvaða áhrif það hefur á líf fólks en fyrst Sigríður það er óhætt að segja að

þú tókst þá út og skipaðir

hver eru viðbrögð þín við þessari niðurstöðu í dag margt fleira en gott þykir en ég stóð auðvitað frammi fyrir því á sínum tíma eins og menn þekkja að þurfa gera tillögu til Alþingis um skipan fimmtán dómara og á þeim tíma þegar ég gerði þá tillögu þá lá fyrir að tillaga dómnefndarinnar frægu hafi ekki fengið hljómgrunn

hæfnisnefndarinnar taldi alla þessa

jafn hæfa en bætti við nokkrum öðrum sem höfðu áratuga dómarareynslu að baki ég taldi þá jafn hæfa

sem nefndin hafði nefnt og

þessum tveim mönnum sem ráku málið í dag en það er svo sem ekkert nýtt í sjálfu sér í þessum dómi annað en það að dæmdar

miskabætur og ríkið viðurkenndi þær gagnvart þessum mönnum en við töldum rétt að láta reyna á skaðabótaskylduna í þessu máli og það er ný mæli og það er

nýmæli að sé verið að dæma mönnum skaðabætur fyrir það að fá ekki starf sem þeir

meira að segja eftir að ráðuneytisstjórinn þinn hafði bent þér á sérstaklega að það yrði að gera hvers vegna gerðir þú það ekki það er nú misskilingur ég gerði það nú og ég óska nú eftir

því að gefa skýrslu fyrir dómi í þessu máli og gerði það

dómarinn segir einfaldlega bara fram á

og dómarinn vísar til dómarinn komst að þeirri sömu niðurstöðu og ég og rökstuddi það

hæfnisnefndarinnar hafi verið allt að því óaðfinnanleg þegar að þeirri ástæðu kemst dómarinn í dag að það hafi heyrt upp á mig að framkvæma

að fara ræða þetta mál efnislega en rétt aðeins

þú fékkst þessar upplýsingar að þú þyrftir að gera þetta

ég vissi það nú reyndar líka

að sama mat þurfi að gera á alla umsækjendur út frá þessum málefnalegu og lögmætu forsendum sem þú gefur þér það þýðir að leggja þarf hæfnislegt mat

á hvern umsækjanda út frá nýjum forsendum sem eru þessi dómarareynsla það er ekki sýnt fram á að þú hafir gert en ég gerði það svo sannarlega vegna þess að ég gerði nákvæmlega það sama og nefndin sjálf ég rannsakaði málið með því að fara yfir öll gögn í málinu og hversu mikla rannsókn þarf þá verða menn að hafa það í huga að hér er um að ræða matskennt ákvæði stjórnsýslulaga og það er þannig að það er þegar menn standa frammi fyrir því í

þá fer rannsókn ekki fram með öðrum hætti en þeim sem ég gerði og ég til dæmis spurði nefndina á sínum tíma hvernig hún hefði lagt mat á störf dómara sem voru meðal umsækjenda

hvort menn hefðu farið yfir dóma þessara dómara til að vega og meta hvort þeir

staðist fyrir æðri dóm og þar fram eftir götunum og fékk þau svör að það hefði ekki verið gert og það væri fráleitt að gera það það væri ekki hægt

mér sýndist nú nefndin sjálf vinna hennar og rannsókn hennar hafa falist einungis í því að

lista upp í rauninni aldur og fyrri störf manna

ég fylgdi í þeirra fótspor en gerði þó meira ég fór yfir andmæli annarra umsækjenda sem komu og vó þau og mat ég lagði til til viðbótar saman við aðra umsækjendur raunheimum menn verða að hafa í huga að menn standa frammi fyrir einhverjum verkefni sem þarf að ljúka og afgreiða en svo

ósammála dómaranum við virðum það að sjálfsögðu en ég er ósammála dómaranum í desember mér finnst líka kannski athugavert við þennan dóm að hann víkur ekki að dómi hæstaréttar frá því maí þar sem fjallað er um mögulega ógildingu á þessum skipunum þar sem

þeirri niðurstöðu að

sé ekki ógildanleg það skiptir máli þegar menn meta skaðabótaskyldu en gerðir þú einhver

þú einhver mistök í þessu máli nei á þeim tíma þegar ég stóð frammi fyrir málinu þá get ég ekki fallist á að mér hafi verið unnt nei ég mun að sjálfsögðu haga meðferð málsins

sambærilegra mála með öðrum hætti og með ýtarlegri rannsóknum ef til þess kemur að ég þurfi að víkja frá tillögu hæfnisnefndar um dómaraembætti í framtíðinni en ég vill þá nefna það líka að mér finnst vanta svolítið í þennan dóm og það er til umhugsunar fyrir Alþingi að það er ekki neinu vikið að þeirri löggjöf sem lá fyrir í þessu máli sem að löggjafinn hafði sett sér og teki ákvörðun um að löggjafinn ætlaði að hafa hönd í bagga með þessari skipun

í fyrsta sinn bráðabirgðar ákvæði sem var sérstaklega sett um þetta að löggjafinn ætlaði að hafa á því skoðun hverjir yrðu þarna skipaðir með þessum dómi að nokkru leyti er er þessari löggjöf vikið til hliðar og og valdið allt til skipan dómara er allt sett í hendur nefndarinnar þvert á löggjafarviljann þetta þurfum við að skoða í framtíðinni og svo svo vakti það nú athygli mína

orðalagi í rökstuðningi fyrir niðurstöðunni að ég hefði alltaf orðið skaðabótaskyld þó ég hefði lagt tillöguna óbreytta fyrir þingið þá lá það fyrir og það var borið um það það komu þingmenn fyrir

núna segir í dómnum rétt í lokin á þessu máli að ákvörðun þín hafi vegið af orðspori og starfsheiðri þessara manna og í háttsemi þinni hafi falist meingerð gegn æru þeirra er einhver

að það hafi verið til þess fallið þannig orðaði orðaði Hæstiréttur það í desember að þessi háttsemi

verið til þess fallin það er reyndar í hæstaréttardóminum í desember bent á það að

ég hafi ekki látið nein orð falla sem gæfu tilefni til þess að það hefði orðið meingerð en þau hafi verið til þess fallin þess vegna dæmdur miski ég fellst ekki á það að þetta ágæta fólk hafi ekki orðið fyrir einhverjum miska

hef sagt það og held hæft og vel hæft til að gegna stöðu já förum í annað mál þú komst fram í gær með áhugavert innlegg á kvennafrídeginum þú

þessum málflutningi ef ekki á kvennafrídeginum hvenær þá þetta var einmitt til umræðu þá ég hjó eftir því

aðstandendur dagsins sem ég tek nú fram og

í minni færslu

á að vera hátíðlegur og fullt tilefni til þess að huga að þessu málum

átta prósent munur þess vegna gæfi það konum tilefni til þess að ganga út klukkan eitthvað ákveðið ég fór nú að skoða þessa skýrslu Hagstofunnar og þar kemur skýrt fram að þetta eru atvinnutekjur þegar það er verið að bera það saman þá er ekki tekið tillit til eins eða neins ekki einu sinni vinnutíma þá þegar var það nú rangt sjaldan séð jafn greinagóða skýrslu og greina gerð á þessum launamun tíminn er að hlaupa frá okkur

svo hafa menn bent á það að að það eru bara tuttugu prósent

að konur fái ekki sama framgang í starfi

hverjum sem það er um að kenna menn hafa talað um glerþakið alveg rétt telur þú að það sé glerþak já það kann mjög vel

það séu þarna einhverjir einhverjir þættir sem að þurfi að skoða betur hefurðu áhyggjur af stöðu kvenna á vinnumarkaði og launum þeirra ég hef ekki áhyggjur af stöðu

ábyrgðarstöðum og slíku ég meina tuttugu og sex prósenta launamunur heilt yfir segir ákveðna sögu

aftur að horfa á að það er munur á atvinnutekjum

en það segir samt ákveðna sögu já það getur sagt þá sögu að konur vinna styttri vinnudag en en karlar menn þurfa hver og einn heima hjá sér að velta því fyrir sér ég talaði þá spyr ég á móti af hverju er það hver

þannig að ég sæki ekki börnin og hef ekki gert í mörg ár og fór aldrei með í skóla og sótti aldrei úr skóla missti því miður af því

tækifæri að tengjast tengjast skólalífinu með þeim hætti

velja og hafna hver fyrir sig að skoða hins vegar og spyrjast

að konur fara fyrr heim úr vinnu veiku börnin börnin það kann að vera svar eins og ég hef heyrt frá sumum konum já ég met tíma minn þannig

ég vill eyða honum þannig þú

þið ungu konur þið bara mætið fyrr í vinnuna það var nú grín en hvaða skilaboð nú ert þú ráðherra

í valdastöðu þú ert

heimur batnandi fer og hér er um við að sjá að

ungar konur sem við vitum að eru með meiri menntun en karlar án þess að það skipti endilega alltaf máli menntunin

ég get oft ýmindað mér að þær séu samviskusamari þær segja manni að minnsta kosti skólamenn að stúlkur séu samviskusamari en drengir og

skila sér í launum og ég er ekkert frá því að launamunur þessara ungu ungu kvenna og ungu karla hjá hinu opinbera ætti mögulega að vera meiri

ég get ekki annað

sem að líta á á hag kvenna sérstaklega að þá sé þetta mjög jákvæð skilaboð og bjart þarna er mikli breyting þetta gæti

til umhugsunar fyrir fyrir karlmenn takk fyrir komuna hingað Sigríður og til hamingju með kvennafrídaginn í gær sömuleiðis þá ætlum við að fjalla aðeins um stam

verður sýnd á laugadaginn í bíó paradís sjáum brot og heyrum viðtal